מיט א דיזשיטעל פיבער מעסטער מ'קען עס לייגן אונטער די צונג אדער אונטער די ארעם און עס מעסט פיבער ביז עס פייפט און עס ווייזט א נאמבער אויף די סקרין ווי ווארעם מען איז, אויב איז מען ווארעמער ווי הונדערט גראד פערענהייט מיינט עס אז מען האט פיבער.